<hesitation> Raha ohatra hoe resaka voankazo hoe raha magniry zany a, izaho akondro zany tegna fohaniko e. Akondro zany araika zany foagna zany hohaniko, de akondro zany zany a mety mahalany akeo amin'ny telo kilao akeo zany zaho a agnatin'ny raika herignandro. De raha ohatra hoe legioma <noise> ndraika <hesitation> misy karazany roy: de tô- <hesitation> tongolo de <hesitation> pomme de terra, de io tongolo mbam'pomme terra io <hesitation> eo ho eo am'ray kilao agnatin'ny semaine akeo zaho homana ananjy.